اكتر حاجة بحبها في اكلي المفضل هي البيتزا وبحب اكلها طول السنة تقريبا بس ممكن في الشتا احب اكل سبانخ اكتر بحب اكل شوربة عدس اكتر تبقي لذيذة صراحة، وكمان المكرونة والبشاميل في الشتا بتبقى جميلة وبتدفي قوي.